Mi buran yidugo mi sefna ha lumo ngam mi heban kuje komi yidi pat. den Bo komi yehi sodugo ha lumo pat lattan nawai Sam den bo mi heban boddum ngam mi yaha mi mi nyama mi nana beldum.